Wo tɔɔɔ̀, sèè mùŋ seelȧ tɔɔɔ̀ e nìì lɛ sie mauŋ fè jɔɔ, <noise> mùŋ fòuŋ jɔɔɛ̀, kɛ̀ nyìŋ nùuŋ tìyèe nȧŋ ɓɔlɛ̀ɛ̀, niì sìa gbiŋ mùŋ yaȧ gɔ̀ɔ̀yȧ sùȧ tɔɔɔ̀, maŋ nɔŋ nɔ̀ŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ sùȧ tɔɔɔ̀ wo tɔɔɔ̀ donȧum ɓɔlɛ̀ɛ̀, niì sìa gbiŋ mùŋ fòuŋ jɔɔɛ̀ kɛ̀ wòum ɓɔlɛ̀ɛ̀, kɛɛ sèèùm gò gɔ̀ɔ̀yɛ̀ tɔɔɔ̀ wo naȧum ɓɔlɛ̀ɛ̀, sɔɔ̀ nɔŋ mauŋ gɔɔyɛ̀, sèè wò ɓɔlɛ̀ɛ̀ùm wò <noise> ready wo dȧȧ kùò wò donȧŋ hnè zɛmɛɛìŋ, maŋ bȧnè hȧweuŋ niìŋ maŋ drum bila mȧŋ sùȧ, maaŋ hȧȧ maŋ dèè maŋ kɛ̀ wòo gbuwo wò dȧȧ kùò, wò kɛkɛ̀, kɛ̀ mȧuŋ dè. Mùŋ deèuŋ nɔŋ sɔɔ̀ mauŋ dè jɔɔ, mauŋ vȧȧì jɔɔ, mauŋ fè jɔɔ maŋ nyiìŋ, mauŋ fè jɔɔ koya, kɛ̀ wòuŋ kùùnò ɓɔ̀lɛɛ, maŋ pɛɛ kȧ sukpȧi mùŋ yewoo nɔŋ mùŋ hnȧŋ mùŋ nyȧauŋ nɔŋ kenȧŋ wò hnȧŋ maŋ dùaŋ dùaŋ, wò yɛmɛ̀ùm nɔŋ nɛ̀ŋfooɔ̀ yȧùm ɗì wòum dè maŋjɛ̀wɛ nyɛ̀nuuŋ tìyèe naŋ jɔ̀ȧ, kɛ̀ mȧŋ ɓɛìŋ jɔ̀ȧ maŋ ɓèmè jɔɔ mȧuŋ fè, mùŋ nyɛ̀nɛùŋ yɛi wèè doa kpùnaŋ kɛ̀ wòum ɓɔlɛ̀ɛ̀. E ɗolònɛ̀ŋ gbiŋ mauŋ dè sɔɔ̀ mauŋ gɔɔyɛ̀, muŋ gò gɔ̀ɔ̀yɛ̀ ɗolònɛ̀ŋ lii wo naȧum ɓɔlɛ̀ɛ̀, sɔɔ̀ nɔŋ mauŋ gɔɔyɛ̀, sèè mùŋ gòuŋ gɔɔyɛ̀ nyuùnkpùnɔɔ̀ŋ kȧnɔ̀ɔŋ, maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ jɔ̀ȧkȧiŋ jɔaȧ mùŋ kiɛ̀ŋ, wo nyuùŋ joo kiɛ̀uŋ sɔɔ̀ nɔŋ wo kȧ nɛ̀ɛ̀ùŋ noo. Kɛɛ nìì sie maŋ kàmè nɛ̀ŋje mauŋ fè wo jè, mùŋ kamȧŋ nɛ̀ŋje mùŋ fòuŋ wò jè, koya maŋ nyùnȧŋ maŋ ɓemè mauŋ fè, wò donȧum ɓɔlɛ̀ɛ̀, wo naȧŋ kɔ̀ nɛ̀nɛ̀ŋ bȧ, wò yaȧ nɔŋ mȧȧŋ wo sunɔ̀ɔŋ, maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ wò yaȧ gbooì, mùŋ jè mùŋ nyɛnɛŋ mauŋ juulȧ, wo nyuùŋ joo kiɛ̀uŋ nɔŋ wò donȧuŋ ɓɔlɛ̀ɛ̀, wo sunɔ̀ɔŋ sèè mùŋ yȧauŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ sùȧ, e ɗolònɛ̀ŋ gbiŋ sèè maiŋ nɔŋ nɔ̀ŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ sùȧ mùŋ ɓemȧŋ nɔŋ dòmaŋ mùŋ nɔ̀ŋ kɔɔyɛ wò yȧùm dè sùȧ maŋjɛ̀wɛ, mùŋ hnȧŋ nɔŋ wò hnȧŋ wò gbuwo, ye- yɛ̀ìum maŋ sòpoò maŋ sèèlè ɗolonɛ̀ɛŋ. Wo jɔunɔ̀ɔŋ kàìŋ nɛ, e ɗeweɛ̀ mùŋ donȧŋ kùwò felaa, maaŋ yɛmɛ̀, mùŋ yaȧ ɓèmè sùȧ mùŋ gɔɔyɛ̀uŋ, mùŋ sɔɔ maŋ deèuŋ mȧŋ, <noise> mùŋ yɛmɛ̀ kiiuŋ nɛ dììò sùȧ, wò donȧŋ wò donȧŋ wò donȧŋ mɔ̀nɔ̀ŋ kii mɔ̀ɛ̀, kɛɛ sèè mùŋ fè ɓɛ̀nɛ̀ŋ yɛ̀mɛ̀ felaaȧ kiiuŋ nɛ̀ dììò sùȧ sèè wò kɔ̀ȧ yɛmɛ̀ jɔùŋ dàwium bà wò yaȧ yɛ̀mɛ̀ sùȧ kiiuŋ nɛ̀ dììò sùà, kɛ̀ wòum dangè, kɛ̀ ȧŋ kùùnò wòo nyȧȧŋ wo jɔùŋ wii wò naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ gòò yò, wo jɔunɔ̀ɔŋ yaȧ jɔùŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ gòò, mìŋ kuwa faniŋ miɔ̀ŋ, wò dè faniŋ miɔ̀ŋ maŋjɛ̀wɛ wòim dangè, wò ka wò nyɛ̀nɛ̀ŋ tòmò gòò wo faniŋ miɔ̀ŋ wòim dangè wuŋ wòuŋ ɓemè, kɛ̀ muŋ naȧŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ felaa niŋ. Mùŋ yewe dìì nìì lɛ kàìŋ nɛ sie ko gboo moo maaŋ jɛi, <noise> nìì lɛ sie maŋ ɓèmè ɓɔ̀wɔ̀ɛ maŋ hȧmȧŋ, mùŋ kpɛɛyɛ̀ hȧmaŋ maŋ bȧnè saaŋ moo mùŋ kpɛɛyɛ̀ saaŋ moo bȧne maŋ ka maŋ ɓèmè. <hesitation> nɛ̀ŋ tìwìȧ wùìyèɛ maŋ ka maŋ dèlȧ wuiyè mɔ̀ɛ̀ maŋ dììyȧ nɛ̀ŋfooum mȧŋ gbiŋ ko ko ko ko zɛmɛɛìŋ, mùŋ kpɛɛyɛ̀ sèè mùŋ kɛɛnɛ̀ŋ nɛ̀ŋje, mȧŋ kȧ gbȧlȧkɔ̀ɛ mȧŋ fìyȧ gbȧlȧ mɔ̀ɛ̀ mȧiŋ hiɛ̀ŋ, sèè e bɔ le, mȧŋ jùȧ bɔ mɔìŋ mȧŋ nyȧȧŋ dȧwium nyȧŋ nȧiŋ jè kɛ̀ mȧŋ kìɛ̀ŋ aŋ jɔ̀ȧum nyȧŋ. Tii kȧìŋ nɛ pɛɛ nyɛnɛŋ aŋ jɔ̀ȧum nyȧŋ kàìŋ nɛ aum ɓɔlɛ̀ɛ̀, kɛɛ sèè nìì lɛ sie muŋ fè nyɛ̀nɛ̀ŋ sùȧ keì bà gbiŋ mùŋ yaȧ mȧȧmè mȧȧmè sùȧ, aŋ jɔ̀ȧum nyȧŋ naȧum ɓɔlɛ̀ɛ̀, ȧŋ donȧŋ kɔ̀ gbòò nyùùŋ aŋ ka aŋ kȧmè nɛ̀ŋje aŋ jè. Kɛɛ sèè mùŋ naŋ kùwò nyuùnkpùuŋ, maŋ kùwȧ nyuùnkpùuŋ, maŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ nyuùnkpùuŋ, mȧŋ nyìmȧŋ ɗèwè kìì nyuùnkpùuŋ kùwa, ȧŋ donȧum nyìmè, oo, nyùùŋ wɛɛ̀ nyɛnɛŋ keì sìȧŋ, wo nyùùŋ wɛɛ̀ nyuùnkpùuŋ nauŋ nyìmè, oo nyùùŋ wɛɛ̀ nyuùnkpùuŋ nauŋ nyìmè, hɛ̀ɛɛ̀ŋ wo nyùùŋ wɛɛ̀ nyuùnkpùuŋ naŋ sòpoò nyuùnkpùuŋ auŋ nyìmàŋ, ɗeweɛ̀ mùŋ donȧŋ kùwò nyuùnkpùuŋ dȧwium, wo faniŋ mɔɔ̀ŋ kȧnɔ̀ɔŋ ɗeweɛ̀ mùŋ donȧuŋ kùwò wò donȧum nyìmè, kɛɛ sèè muŋ gò nyèmȧŋ ɗèwè faniŋ mɔɔ̀ŋ kùwa wò donȧŋ kɔ̀, wò donȧŋ kɔ̀ jɔɔlèe wo ɓèmè jɔùŋ joo, donȧŋ kɔ̀ gbòò nyùùŋ, nìì lɛ sie muȧŋ fè nyùnȧŋ. Màŋ nɔ̀ŋ muȧŋ fè nyùnȧŋ nìì sie maŋ dè gòlò diɛŋ mùŋ yaȧ mȧȧmè mȧȧmè sùȧ, sèè wò kɔ̀ȧ gbòò dȧwiuŋ bà wò yɛmɛ̀o nɛ̀ŋje wò do niŋ nȧŋ jè, ȧŋ kiɛ̀uŋ nɔŋ wò donȧiŋ jè, sɔɔ̀ maŋ nyìmȧŋ ɗèwè kìì gɔ̀ɔ̀yɛ, e kìlȧ e gɔ̀ɔ̀yɛ yeum nɔ̀ŋ, e gɔ̀ɔ̀yɛ goum nɔ̀ŋ muŋ fè jɛ̀ì gboo moo, gɔ̀ɔ̀yɛ gòum nɔ̀ŋ muŋ fè kèpè nyuùnkpùuŋ, sèè muŋ nyimȧȧŋ ɗèwè kìì gbòa wo dȧwium kɔɔ kȧìŋ nɛ, muŋ fè muŋ fè muŋ fè jɛ̀ì gboo moo, muŋ kuwȧ jiikɛ̀ɛ e jiikɛ̀ɛ mɔ̀ɛ̀ gò seenè ɔ̀ɔ̀ muŋ gò nyìmȧŋ ɗèwè kìì dȧwi mɔɔ̀ŋ bȧ gbòȧ kɔɔ. Muŋ fè kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ȧn dàwium mùŋ fè kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ȧŋ dàwi, kɛɛ maŋ nyìmàŋ ɗèwè kìì gbòa, wo dàwi mɔɔ̀ŋ wo yèye mɔɔ̀ŋ kȧnɔ̀ɔŋ naum kòmò, sèè muŋ nyimȧȧŋ ɗèwè kìì gbòa nɛ̀ɛ̀ùŋ noo nyɛ̀nuuŋ tìyèe niŋ fè mɔɔnɔ̀ŋ, kɛɛ sèè maŋ nyìmè ɗèwè wo yèye mɔɔ̀ŋ kɔɔ, nyɛ̀nuuŋ tìyèe nìŋ mɔɔnɔ̀ŋ, wo dèda mɔɔ̀ŋ maŋ nyìmȧŋ ɗèwè kìì gbòa wo dèda mɔɔ̀ŋ kɔɔ nyìnuuŋ tìyèe nɔ̀ŋ mìèsùȧ guùŋ, kɛɛ sèè e gɔ̀ɔ̀yɛ fòum, e gɔ̀ɔ̀yɛ̀ tii fòùm, sɔɔ̀ nɔŋ e gɔ̀ɔ̀yɛ nìì lɛ sie maŋ dè mùŋ yaà maŋ gòlò diɛŋ mùŋ yaȧ mȧȧmè sùà muŋ fè jɛ̀ì gboo moo muŋ fè kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nyuùnkpùuŋ, muŋ fè kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ gòngò, e gòngoɛ̀ kȧìŋ nɛ muŋ fèiŋ tɔɔ̀, e ɓàɛɛ̀ sùȧ kàiŋ nɛ wèè maŋ ka maŋ jɛ̀ì wèè maŋ gbòȧ, sèè e gɔ̀ɔ̀yɛ fòùm maŋ jɛ̀ì ɓȧi muŋ fè gbòȧ, fòoo gɔ̀ɔ̀yɛ fòùm, sɔɔ̀ nɔŋ gɔ̀ɔ̀yɛ maŋ nɔ̀ŋ gbòȧ sùȧ waasu fòfoo mùŋ yaȧ nyɛ̀nɛ̀ŋ sùȧ e tomò waasu mùŋ yaȧ mȧȧŋ sùȧ aŋ dȧwium nyȧŋ diɛŋ, tiŋ mìŋ woȧ nyùùŋ gbiŋ, sɔɔ̀ maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ gɔ̀ɔ̀yɛ, aŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ kȧìŋ nɛ mìŋ woȧ nyiŋ nìŋ, maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ gɔ̀ɔ̀yɛ, maŋ nyìmȧŋ ɗèwè kìì gbòa, mùŋ kɛɛnɛ̀ŋ jawè mɔɔ̀ŋ, mauŋ gbòȧ kɔɔ tɛ̀ɛ̀, mùŋ kɛɛnɛ̀ŋ jawè mɔɔ̀ŋ mauŋ kùwȧ tɛ̀ɛ̀, maŋ nyìmàŋ ɗèwè kìì gbòa, mùŋ yɛmɛ̀ kiiuŋ nɛ̀ dìì sùȧ e nɛ̀ŋjè nyaȧuŋ e dèè kɔɔuŋ nɛ̀ maiŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ.